Miin kam, ndikka saare nde zamanu e saare nde naane, ngam saare nde zamanu nde ɗon mari kareeji ɗi zaamaani nder mayre, pat ko ngattaa nder saare nde zamanu a torrataako, ta a maɓɓitay henirgel, a ɓiɗɗay tan koo meta ngel maɓɓitoo ta a loototo a metay tan